Oire kokotu kare lava reoreoparai. Kokotu kare okarea raguipapeira. Kokotu ora aue kokai, oire ovutarovu siosio kare taporo. Evoea oea raguipapeira uva ovutarovu vokareia taraipavioveira, uvavu rutu avarovere kokai riako tarapaopo uvavu avavere. Vosa riro urui ari evoa avarovere riako tarapaoro osiora kakae puraroita ora kokotu taporo. Viripaiveira evokare, vosa riro urui ra voari viripaivere uruia siovarai, eisi, uva ovutarovuita ari voeia auerovi tovopapeira ra taraipaviovere oisio ragai reraroa roia. Ovutarovu uva tukearavi tovopapeira vo kokotoara, ra evoava taraipauvere oisio ragai reraroa roia kokai ari ovutarovu uva piroara tokopapeira, Piro tokorivere ra eiraviraga lava ita taraipauvere oisio, oragai vokarea roa vokareo okarea vakepa veira oisio. Ragai vavi aroa vao resia ra iravu ira tarai rovere ita. Ora vosia kepaia voea tovorivere o kepa purarivere ra voa usipave ra karepavere, tarai vira rutu karepare, earaga uvavu avevere voari uruia siovaraia osia kareavere vorevira voarire kepa. Evoea oea taraipaveira vosa eisi voea taraipiepapeira evaravi-ita tovopaoro, resiara tovopaoro varao oaraia taraipavioveira ari ragai reraroa roia, ora iravutapo tarai parovere ari ro rera roa roia, ro vo resio tovopareveira ira rera roia kokai ira vo urioroe. Eisi uva evavi-ia ita eva oisio osa vi rera rioa tarai u vosa eake resii vao oa tovorivere kokai ia, oaia tarai pau vere oisio ragai rera roia kokai o ragai oiraroa o kokotu O ragai vo ragaia roa vao siosio ragai oea ia vo resia tovoavo o oea iava varao potuavo piroara rovopara koike kokoto iava o toepa kokoto lava. Uva eisivi a oisio resiara oaraia uvuipa viei ra evoa tarapavio o vara tovopape ra taravio ra evoa taraipa vere ora vi tapo taraipauvere vi voearoia.